Ho kini valor xi yó iin ñaivii ñaivii yó, ta kini anria achí ho kini valor xó chí, kao ña guanriyavio pero nriyavi kinio, chi tanto na ngio hu u un. dii a yua ta nrui deo ta ta deojan tá, kini kexhi valoral yó to yó ta kini hu u un. ho kini hu u u. nria achí ho o on. keana yó valorar como humano.